Lasia le fahitako zao misy karazany telo misy le lasia le lavalava le ilain'ôlo amin'ny amin'ny amin'ny atelier regny igny le fagnapahana kakazo ak hein, avekeo misy koa <hesitation> le le efa mipetaka amle mas- efa mipetaka amle masinina koa regny le fagnapahana vy na fagnapahana kakazo ngeda maventy be regny, aveke misy koa le fampiasainy an-tragno le madinidiniky hely regny igny fan- fanapahagna vy madinidiniky, magnanjegny.